Nu m muɛ sa m sua kɔ mɛ kaka kɔ mɛ mii aya é wɛɛ ü-aya mɛ ɛɛ kaana wa or kaana dam ɛm leva kèn ama a kɔa m le kèn ama m lu lu a doba é maa nee dèdèn nee é ala kéé aya sa kɔ doo waa gbi wa ale waa gbi dam mɛ pya nu a doo ama nɔr wɛɛ ɛp ba sa waa ɛp ba sa waa pya loo dor na ana le tuah nu é mɛ zü kɔ é nɔr o a lap dogo a lap dogo nee lu gbene zü nu é aa lu a bɛan a pya wuga pie pie a lap dogo le gara bu zü zü nee o muɛ a ya kèn si i lu kéé kéé doo nɔr a lap dogo i le bu lu kéé kéé doo a so doo doo nee dam ale doo doo nee wa maa zü kɔ aalo kɔ doo doo nee dam sa waa gbi wa pya nu o zü yɛ ɛp a loo tuah nu nɔr a lap dogo a lap dogo lu a bean o ɛrɛ a sua ka si dogo lo nwii nwii ama wɛɛ tɔnge kaana dim seh wɛɛ ɛrɛ ghe a nwa-dee seh nyɔɔne bee kèn a doo lo pya nee doo nu ɛ doo loo a lo doo avé sor o ü-yɛ yɛ baa nɔr é wɛɛ ɛp nɔr yɛ bu tɔ̃ Bu tɔ̃ ken wa ii-wa aa lifean pya ye td ba mɛɛ a lu yd td bs mɛɛ a lu te ye te ah ba mɛɛ a lu lo te ye ka ba mɛɛ alu ka ye ka o te ye ka ba mɛɛ ahu ka ye ka o ɛrɛ gbo ten loo dè den py a mu a doo ama o ɛgere péé aaken sa kɔ waa si wɛɛ a ii-ye wa o ɛrɛ a gbo ten loo tɔ̃ lo nwio a le-ghe kaana bu tɔ̃ nɔr bee siga bu tɔ̃ or iie wa a lo taaga e ̄ ani ee ama siga bu tɔ̃ lu e ̄ tera sa o muɛ kɔ mɛ inyɔɔ eeni mɛ ii-nia lo ii-ya dam ne ii-wa naa kii na si so maa kɔ doo-wo kɔ lo o lu nee waa gbi wa ɛp e ̄ o wa ye ii-aa ap ye ka ne ye fe ba leghe leele a kiis leele ale kɔ ye nee naa ne na may be ye ka naa le na or yr te naa le na e su e bip nee a bip sa sua aa nu pya lo nee a le kɔ a nee kɔ mm ii-a doba sa ba kɔ mm ii-muii ama mɛ a wɛɛ tɔn kaana dum oh ye ka nee te mɛ ba wɛɛ ton kaana dum pya ye uuga o muɛ ken pya ye wuga don kaana dum ama ho waa aara lo waa ɛp ba loo ka sa ba mɛɛ a lo ye kooh ah kooh gbɛ nee pya wuga kooh zii zii nee yɛ gbɛɛ nee Kooh o yɛ dap a gbɛɛ é koro o bee lu neé o ɛp kooh nwii ama a yii o muɛ a le ghe kaana kooh a yii ne lo a yii kaana kooh o sua nyɔɔ bee é yè dogo lu a yii pie kooh o sua é nyɔɔ yɛ dogo sor waa ɛp ba sa doo doo sa seh ɛp tɔ̃ Bari aa si bor Bari lu a bɛan doo kèn m bee kɔ doo lo miii wɛɛ ii ɛrɛ ba lo muii wɛɛ ii ɛp nevbor Ban le-ghe ye bu neɛ do bor Ban le bu o mwɛ e lu yɛrɛ ba é sa o nee bu tɔ̃ ãã loo yɛrɛ kara dɔ loo <noise> si dee é lu yɛrɛ bavsa nevlo bor Baṅ naa e le bu e lu taaga é sa a nee é pya nwii aclu lua le bu o waa nɔr a oore pya nwii ɛɛ su ah so a leɛ sa kɔ mɛ kèn wɛɛ ii-wa ɛp yɛbe nu a doo ama ɛp kèn a lorga loo doo siga nee siga wa o ii é nee wa o ü gbene a dep aba ba naa para lõg nu yah doo kɔ wa wɛɛ nya pya nee i ɛp nee loo si dɛɛ dam doo o lu nee wa seh wɛɛü-ya dam aba lɛɛ si dɛɛa ɛp dum lo dam bee kerekere dee nee le gara a ni-ee ama. Ubi e ̄ ton sua ye loo sua ye loo léele sua bu tɔ̃ a āā sua pya kooh sua pya nee ne we tɔ-nya o ɛp nu lo nee a doo su waa muɛ naa lu lo nee aa doo sa sa e lu a nee e o dap ii ɛp tam a si pya nu as doo e ̄ dap ghe aara neech e dap ghe ne zii pya sor wa ɛp ba sa lo nu o ɛrɛ a zii gbi ten loo sa ap lɛɛ waa doo lo si a li meah ama maa nu pya yɛ nama te wɛɛ doo lo si a li meah ama maa nu pya inama te wɛɛ doo a i naa taaga a ni-ee ama e loo taaga sa ine e tɔ̃ o kɔ ii-ye dam so nyɔɔ wo a lua a bɛan sa kɔ ɛrɛ ba nuii nee wa ale nee dam e ah kii wɛɛ ii-ya dam a su kaana sor sa su gbia ten loo nu tɔ waa yii a su a su kaana sor su gbi tɔn lo ten ten lok muii ɛɛ su y ɛre tɔ̃ nua wa mɛ wa maa wa e su a m-ee e lua taaga i-ne lo maa ali si ama sa kɔ sor i wa ii kuma dɛɛnyɔɔ lo sinyɔɔ lo sor d le ama Ba naa āā tɔn na loo dam O le ghe a doodoo kèn ba wɛɛ doodoo o muɛ sor wa o bɛ ii e tara a aa loo kɔ a lɛɛ e muɛ naa doma nee bu ye ɛɛ loo maa ɛɛ kɔ ɛrɛ ba nu o dè maa ɛɛ mɛ a naa lɛɛ loo nee dap a bɛɛ bu a lu nu e wɛɛ bui o so k eegana sa su buma o su kɔ o bui ye doo a gbi nu é a lu bekè a gbi nu alu suu ra gbi nu a lu bire a gbi nu a lu lõ a gbi nu alu o tɔn maa o yɛrɛ nɔɔ si a gbi wɛɛ bui é doo kèn pys loo buɛ taan dadn wɛɛ bui doo o bui sa o kéen a tuu yɛrɛ lo o don a doma nuyɛrɛ loo lu a le oo oo o oo lo a le lõ wɛɛ ba o ba tɔ̃ naa le nam o sere é sa bɛra doo kɔ mɛ e mɛ sere sa muan tere kèn nu wɛɛ dɛɛ nu gbo le bèga doo kpuɛ kpuɛ lu nam è lo a ni-na kèn ba ninee ɛɛ dɔ sa ba è sa ba nyie nee le bu Me o ep yɛbe dum a doo ama kɔ waa ii nee a ɛrɛ gbag gbag sang mɛ gbag gbag sang naa wee dona horgor le nu o a wee lo mue maa ee sor ba dora lo sang sa bea gbera simi sa myɔɔ bee kɔ ba sua loo wa e nu a gbe a gbe si a boorloo kɔ i su dee kuu keh kaana kaana sa ep pya nu a do ama sa kia nyɔɔne gbi teh loo pɛɛlɛ loo sor sor wa ii ra bi dap le bu afɛɛloo kɔn a mue kɔ nee nu a kiiloo nu si dɛɛ biu nu msua kɔ lo ka o wee sua sor waa ii-ra wa yere tɔ̃ maa pya wa ii ba naa para bu nor é yere taaga maa a dɔ tɔ̃ but bu lo ken ama m ema dɛɛ kɔ naa bu ãã naa ãã dee lu gbene tagaa nyɔɔ bee o dap ye tere sa ye nue ue para bu nu siga nee dam para bui nu dap ye tɔrge ken a bui nu doo then kiisi dee pya nee dam maa nee dam gorwa pie pie dum aalo wa waa sor ba a gbi wa siga aba lo pya ɔɔ. Ah mii bɛ nee doo kɔ wa waa a sua kɔ ba ɔɔnmii but sor ba ii-yere tɔ̃ ba da na bee tɔrge dum a ɔɔmii a ɔɔsɔ beer kéé doo gam é gbo nu a nua poro poro bɛɛ é kima loo dam siga aba nee biu Ɛɛ anua a borloo kɔ o gbi tèn lɛɛlɛ then kii loo si dɛɛ nee wa ba ɛrɛ kaana pya dum ba wɛɛ gu mee é sor ba si ii-ua dam sor ba ii-ya dam nyɔɔ ba forge aa sa kɔ me m ba ɛrɛ pya dum a doo ama pya lo dum anaa le so myɔɔ lo bɛɛ wo maa kɔ doo wo kɔ sor wɛɛ ii-wa ale wɛɛ ii-ya dam sor kaana sor sa su gbɛa ten pya nu a naa le ne pya nu alɛɛ o waa gbi aaba ne wɛɛ ii lɛe̱ wa ii-ye m sua. Bari dap doo a lɛɛ tan aalo a lo waa sor sa o tɔn kaana dun sor gbea nu alɛɛ. Bari dap ɛrɛ ba loo pya lor o dap sua doo doo nee. Bari dap kwa boro sa doo kɔ baa bii le bu efɛɛloo.